Noy un mo'inta dankali, aranon ta heɓi dankali maa, sai tefa laɓi ketta naa ɗun laaɓi, sai ngadda ndiyam loota ɗum naa ɗun ranni. Sai caa nebban ma, ngata dankali maa to ɗun woji sai itta, noon ke ɗun ɓendi.